Bines kolan kunen yani innin dib yede woinnin gadanf yani mstari diree akan wol chorore fan wol yaa mstari tanen yani akum aba dura ijem wo aba dura gor ka mayeanen onum gorti yani akan godanani dum fan wol dirte yani fan wol yaati dib yette duubi marto ishia godan ishia akum sunii ishin dib yette.